يوم من الأيام سمع الموسيقار لحن غريب جاي من الغابة كان الموسيقار متعود إن هو يقعد في الغابة عشان خاطر إنه يوصل لألحان عظيمة من وحي خياله ومن خلال الأصوات اللي هو بيسمعها فا راح ومشي ورا الصوت لحد ما لقى القرد واقف فوق شجرة وماسك موز - موزة وبعدين الموزة وقعت من أيده وجري وراها بعض الضباع لحد كانوا عايزين يـ ـ يوصلوا للقرد فا هو رمالهم الموزة مع كل دوت مع وجود أسد ومع وجود الشجرة طلعوا لحن غريب جدا وبعد ما سمع اللحن ده قرر إن هو ينفذه.